Okei te kui wonguku a tukui tar akue join enaga organization haku women's collective. nakue kuiga tra agriculture environment. Na tra agriculture. akue kui enaga mamana ken tukui tra agriculture. Agriculture alme kui nama tukui latu tru tski tski te lebe mnera kannan na tra te hua wona manka. alme mas yati senum aka kannan te lben mulam ena hua namni hangse. tena lala nananin bte hua hamansana bte kotna kannan. Na lame na yati emas yati senna tra tra agriculture. a tukui rke emas lana mas kabena be mas lana tra mamani makum i haku na tra man tapalna man han has i bougainville tra agriculture. Nalam e lala aut sinum balam te <hesitation> hat hata hulin enma aman training kelauma rebna betme yatieri temar lba mneru pis, nime temar kto wonu tski na te lba meru kakao, nime tna mar kto pimne malua a hoa womi te yominu kakao A <hesitation> lame mas haskulis nenum u suho marken mresin ke haksi btena tsueru kakao rke na ba mamna ken kawani te metna, <hesitation> te koto homi enu kakao. btemne hua hangna. Na tra a tana pla te ha bla mnera man kakao. alme mas skul hanigan tuis nenma rebna bte likot haniganan tui neri u kakou. bte mas tra kapi lani gantui neru kakao.